سمندري کبان د اوبو ژورو برخو کې ژوند کوي او د چاپېریال سره ځان برابرولی سي. دوی اکثره وخت د خپلو ځانګړو رنګونو او بڼې له لارې ځان پټوي. ځینې سمندري کبان د تودوخې، فشار او تیارو سره ځان عیارولی سی. ډېر کبان داسې روښانه غړي لري چې په تیاره کې ځلیږي. د دوی بدنونه اکثره نرم او غوړ وي تر څو د سمندر ژور فشارسره مقباله وکړی